Ka shumë lloje të reptilëve, si gjarpërinj, lakuriq, breshka, krokodil, iguana, gecko dhe varan. Çdo njëri nga këta reptilë ka përshtatje unike që i ndihmojnë të mbijetojnë në habitatin e tyre.